هوايتي المفضله القراءة. ليش؟ لأنو احس أنو <hesitation> بعيش قصص مختلفة في مكان واحد. كمان بيكون معايا خيالي الخاص. بتكون عندي نظرتي الخاصة لكل شيء. <hesitation> بعيش، <hesitation> بتعلم، ب-ك-بشوف لو أنا مكان هذا الشخص شنو ساويت؟ بشوف الصح والغلط. <hesitation> بعيش <hesitation> فترة تكون ممكن حزن، بتخرجني من الحزن الواقع اللي أنا فيه وفترة تسعده